Mi yelan mi siga inde am je jotta ngam nde belnde. himbe arti andi am be inde mai minfu mi vowi be inde mai to mi chanji velata am.